Munywani wayi oyu kaisunza eribya'ka- erithika erihandika ndeke kwinzi erothoka omukono owuwene, ingye ngmuhabulira indi atholhere iniasondya ekitabu ekya thukahandikako ne kalamu neryo ekitabu ekyo ikwabya ikune emilaini kwinzi ayathuki kwinzi emilala neryo iniathoka erighenda akahandika esyanguthu kwinzi esyanzoboli omwa milala'yo ngoko sikanaenda sikahandikwa kwinzi anatholere iniasondya owundi mundu eyasi erihandika ndeke omukono owakayioghomba neryo inaenda akakopawo inanemusuba omwa bindu ebyo ahikwa neryo kusangwa anemulingira omukono owiwene, nayo akathka erigjenda akasuba muwo ahikwaebinywa biwe ibyaghenda bikasosona nebiri ahaghulu ibyaghenda bikasosana nebiri ahaghulhu. Neryo ekyo kikimuwathikya erighenda akakolhaki erihandika omukono owiwene, aho nekindi, <noise> ingendi muhabulha indi athunge <hesitation> esyakalhamu esya kalhamu esya sa- esya sya rangi muthinamuthina iniahandika omwarangi yo kubanzi mwe binywa ebyanzire erihandika, iniahamba neyindi kalamu nayo iniahandika muyo neryo iniaghenda akalebya okwasya okwa syarangi esibiri eya muwana ngayayahi neryo eya masingwa iniaghenda akathasasuba muyo inialengesya erihandika ndeke nuku nayo yibye iyikasosona neya kubanza. Yamalengayo, iniahamba erangi eyiryasinga nayo inalengesya erihandika muyo ndeke erilhangira athi yamasinga eyindi kuthyakuthya ekyi kyangana muwathika erithunga omukono owuwene.